Lo que m'estás hziendu discurril, chacho! Ave, pos los méicus, enfermerus, profissoris, engenierus, arquitetus, avogaus, políticus, científicus, informáticus, inseñaoris, artistas, músicus, escrevioris, pedioristas, guisanderus, camarerus, comerciantis, agricultoris, ganaerus, albeitas, deportistas, estrenaoris, sicológus, terapeutas, trebajoris socialis, operaoris, pediatras,...